Kolontsaigna a Etazonia akgny zao ai, Etazonia io boka firenena kapitalista ai, de akagny zegny ai <hesitation> atsemboanao fogna hinagnanô zegny oe ezaka ataonô ihany no azahoana raha de akagny koao <hesitation> malaza be amina resaka basket satria akagny zao misy leha <hesitation> lehibe ana NBA.